Kua̱ sá ku̱nia xi ni̱tjinra̱ xi ya̱a jku mátsjíé ndabanée̱, sá ku̱nia xi kangijannée̱ kísa̱ jku séjña ndábá kísa̱ jku séjña xi kuya̱a mínúu̱ xi majcha yába̱ xi kine̱ kua̱ sá ku̱nia xi fie si mík'ienne̱ xi mi̱e̱ kangiján xí kuine̱ ba ke batechá basien nánda xí kui basien nánda nga ku̱a̱n ku̱i̱e̱e xi jnu̱ nandá tsúra̱ne̱ kua̱ xi basien nándabáne̱ xi xi fie si mík'ien basien nándabáne̱ bejñá jó jyán ni̱tjinne̱ te̱ku̱a̱ yaní bie kíée xi jnu̱ nandá tsúra̱ne̱. Xi bie jnúu̱ nandabáne̱ kua̱ bixtíén ni̱jmá bixtíén ni̱síkuine̱ kua̱ kui tsajmíba̱ majcha xí kangijan xí kuine̱ ya̱a nga xi fie xi si mík'ien a ku̱a̱á sa ku̱nia xi xi kíi̱tsie kajunnibi̱ kua̱ te̱ ku̱a̱sin má ni̱síkuine̱ xi bíeña xí jnu̱ nandá bíeñá kua̱ kíi̱tsie ta̱fí fí xi kine̱ xi xi kíi̱tsie kajunnibi̱ne̱ kua̱ te̱ ku̱a̱sín bíénia jnúu̱ bíenia níjmá bíenianée̱ taf, tu̱a ta̱fí fí i̱tsie xi kine̱ nga kíi̱tsie nchan xí kine̱. Kua̱ sa ku̱nia xi kíi̱tsie kajunnijannée̱ kua̱ ka kíi̱tsie nchan xí kuine̱ matjin xí tsúra̱ jña̱ kútú matjin xí tsúra̱ ni̱jmá jkíé kua̱ ki tsajmíba̱ matjin yába̱ xi kine̱ kua̱ nda mara̱ ya̱a xi kui ni̱tjinbi̱ne̱ nga ikee kíi̱tsie nchan xí kuine̱.